Li camaleonti utilizzanu la longa lingua pi pigghiari li insetti ca si mancianu. Di granni ajutu è la capacitati ca hannu a mimetizzarisi cu zoccu hannu ni li vicinanzi, chissu permetti di ‘un essiri visti e putirisi avvicinari a lu insettu prima di pigghiallu. Ci sunnu certi speci di camaleonti unni la lingua si allonga finu a deci vôti la lunghizza di lu so corpu. Na vota pigghiatu lu insettu, arrutulianu la lingua ni la vucca pi accuminzari a manciari.